Nteyu jatnainida ku nteyu ma ñu´u ya´a te suku in nteyu nta´ayi nteminu yuva nteyu ntichi te nteyu ntayi chi xinaka ntuchi kataviña kasti´iña te kanstara ñu´uña te ka kereña kisi katna´aña ntute na kuiso te yuka te katna´aña ntaka in ya´a in tinana in tiku´un te yukate katna´aña ñii te yuka ku nteyu kueva´a ñuyo ñuu savi.